لا فقدان السمع لا سمح الله يعني لأن فعلا في أصوات ما تتمنى تسمعها يعني في هالدنيا… البصر لا بس السمع أي ممكن.